Gbɛ́ɛgyɛ íyì kwúyè kwúyè kwɔlɛ. Imi mì kwu úmɛ́nɛ́ ŋɔ̀ úwù ŋɔ̌ yò mi kwuyò, éwó íyiná gbà mǐ wo, éwó íyiná gbà mǐ wo dɛɛ mǐ fyè ɛnu. Imi mí fyè ɛnu mu ɔgbà. Ɛnu mí fyè mbó le mu ɔgbà le, á kwu te, mí fyè mbó íyidíidɔ́ mô. Mí fyè mbó íyì ká la ɔ̀ mbwà mi mà mɛkɛkà íyì yilaréyi mi. Kyiya íŋgyì kènzé íŋgyì mǐ fyè ɛnu le kwuwó ŋgwù ùgɔ́. Imi, màfyì mi, mi kwú ɛnu tete. Mìzhìkèmbo íyì mi kwú ɛ̀nu. À gbà bà mǐ fyè mbó le kwúwó ŋgwù kála mi sí sá ùgɔ́ ɔnu úwùfo. Ǐ kpà mi mà, mí yiì mbala ɔgwuzɛ mô, mì dò te mì tó ɛ̀nu àwù mì yámà égó, kwuwó ŋgwù ká la sá mí ùgɔ́, úwú gbà kwúyé ŋgwù kyiya ŋgyɛ̀ŋgyì pwá gbà rí bó rì dù mi àwù. mì sá ùgɔ́ mbala wú. Àmá máte éwó <hesitation> yì gbà mi <hesitation> gà la ɛnu le, gbà mí fyè ɛnu mu ɔgbà le, íyì éshêshì, mó <hesitation> rìbá, éwó yí gbà mi tó ɛnu mi, mì ya mbá mà, mǐ fyè mbó mâfo, kárí kɛ́nyí, mâfo lɔ́rí lopò. Ḿ gbá ŋɔ fyè mbó lɔ́rí lopǒ, ɛ̀nu kwó a kwu okwúrù ele, ǎ mbùlamà, ě yi úwakwuwakwu. Then kwó a kwu kwúyè úŋgwú <hesitation> g kárí ŋgepó, nâ a kwu kwuyé <hesitation> ŋgwù ɛ̀yà íyì énzù nzú Íyì gbà ŋɔ́ kwù gyí te káa úmɛ́ ŋɔ la wɔ kwudù lè sò mu ɔgbà úwù onzawà ká lè kè rí kyiya mô. kwuwó ŋwù ká la ékwéyi íyì kwɔ́gbà úŋgwù onzàwà la íwo wu mò mô. Kyiya íŋgyì ki shi gbà mǐ fyè ɛnu mu ɔgbà le gbá ri ŋàwù. À gbà bà ashi íyì gbà ɛ̀nu ě fu le, i gbà i gbà ǐ mbwà nzú mà, kwuyè úŋgwùfo, ɔnu úwùfo, inyi gbá kì kǐ vyì yî mbala índomì, gbá kǐ shi ɛ́mɛ́shɛrí ò rí gbá ò rê mu òskul le. Kwuwó ŋgwù ashi ɛ̀nyì, ɔnu úwù gbà kí yi ɛ̀yì íyì gbà kì yá ashi múnyɛ̀wà mô, gbà o yi mìtashi íyepó, inyi gbá kǐ yì yí mbala ínomi le. Mbâfo ma, kǐ vyì yímà mbala ísú, gbá ki rí le. Mbâfo kwuma, kǐ vyì yímà mbala <hesitation> anàŋgà mata supagetti gbá kí vyí yì à le, gbá kì ri yí le. So, a kwu kyiya rè kpákárá. Gbá la à kwu íyì <hesitation> ɛ̀lɔ́yì úmbà ete nzú, ɛnu mbɔlɛ, gbá o yi mbó gbá ɔ mgbɛ́ mu eshí le. Úmbà ete nzú, mátà kínzú ki yìmò kì dù mbó le, ɛnu mbɔlɛ, o yí ɔ mgbɛ́ mu eshí. Kwuwó ŋgwù okwúrù úwùfo ǒ fyè wu zhíí, lɔ́rí lɔ́lá, ǎ wa la ɛ̀wà, ɛ̀wà íyì lɔ́rí lɔ́lá dɛ gbá ɔ̂ te ɛnu ele <hesitation> e dò éshì mǒ. So á kwu kyiya gbá rí bó gbá ri dù mbó, ḿbó umbà ete nzu Ɛnu okwúrù, kaŋgalaŋgwù, gbá ò yí wu gbá ò mgbɛ́ mu ìbàkwù nâ ò mgbɛ́ mu ɔgbá, ò mgbɛ́ mu íshɛ́kpa, ò mgbɛ́ mu òdùlá, ò mgbɛ́ mu <hesitation> eshí kìkɔ̀ kìkɔ̀ nâ mu kɛkà. Eshí yì gbà ùdàbà yí gbà é rí ɛ̀nyí yí ǎ dé, ma yí gbá ò mgbɛ́ le. Tàyì gbá ɛnu ékwúrùmbambà kǐ fyè mbó le. réshí ŋgyèshì dé ɛ̀nu gbá á nyɔ́lɔ̀ kárí mà mbula lɔ́rí lopò mô, gbá a kwu okwúrù, kínzú, é shè nzú te la ki mgbɛ́ wu mà tayì mô. Ḿgbá a kwu te ɔ́fyà gbá ù bó gbá ú dù wu gbá u mgbɛ́ wu mà le mô, kínzú kíi mbɛ́ wu mà fɛ́ɛ́ mô, àmá gbá i na mu lɔ́rí lopò lɔ́rí lólá, tɔ̀, a kwu íyì te ŋɔ̀ yá wu mà, ŋɔ yá wu mà káa gbà sá ùgɔ́ úwù kyiya íŋgyìfo, gba ŋɔ yá wu mà. Kyiya íŋgyì kínzú kí wo le, mu kwɔgbà dɛ gbá ri ŋɔ̀ àwù gbɛ́ɛgyɛ.